เจ้าคึดว่าคนคึดควรมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่อายุเท่าใด เพราะอิหยัง

เจ้าคึดว่าคนสมัยก่อนมักลงทุนกับอิหยังเป็นหลัก เพราะอิหยัง

เจ้าว่าข้อดีของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์​ คืออิหยังแหน่

เจ้าว่าข้อเสียของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คืออิหยังแหน่

เจ้าว่าความรู้ทางการเงินในการลงทุนสำคัญส่ำใด เพราะอิหยัง

เจ้าคึดว่าการลงทุนในสหกรณ์ดีกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นบ่ เพราะอิหยัง

เจ้าคึดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นมันเหมาะกับไผ เพราะอิหยัง

เจ้าเซื่อข้อมูลที่ได้จาก social media เกี่ยวกับการลงทุนบ่ เพราะอิหยัง

เจ้าว่าการลงทุนกับคริปโตเหมาะกับไผ เพราะอิหยัง

เจ้าคึดว่าการลงทุนเฮ็ดให้คนคึดมีอิสระทางการเงินบ่ เพราะอิหยัง

สมมุติว่าเจ้าสิลงทุน เจ้ามีความกังวลเรื่องการถืกหลอกลวงปานใด เพราะอิหยัง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

เจ้าคึดว่าในอนาคตการลงทุนสิเปลี่ยนแปลงไปจั่งใดแหน่

เจ้าคึดว่าความอดทนมีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนบ่ เพราะอิหยัง

เจ้ามีความฮู้สึกจั่งใดแหน่กับการเล่นหุ้น เป็นหยังคือฮู้สึกจั่งซั้น

เจ้าเคยอยากลองเล่นหุ้นบ่ เพราะอิหยังคืออยากหรือบ่อยาก

การฝากเงินกับธนาคารที่เจ้าใซ้บริการประจำเป็นจั่งใดแหน่ ดีบ่

เจ้าว่าธนาคารที่เจ้าใซ้ประจำให้ความปลอดภัยเรื่องเงินของเจ้าได้ดีบ่ เพราะอิหยัง

เจ้าคึดว่าค่าธรรมเนียมธนาคารแพงบ่ เพราะอิหยัง

เจ้าอยากให้แถวบ้านเจ้ามีตู้ ATM หรือสาขาธนาคารหลายขึ้นบ่ เพราะอิหยัง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

เจ้ามักเฮ็ดธุรกรรมผ่านแอปธนาคารหรือไปธนาคารเอง เพราะอิหยัง

เจ้ากังวลเรื่องการโดนแฮ็กข้อมูลธนาคารบ่ เพราะอิหยัง

เจ้าว่าธนาคารใดทันสมัยที่สุดในตอนนี้ เพราะอิหยัง

เจ้าว่าธนาคารใดที่ระบบแอปเสถียรที่สุด เพราะอิหยัง

ธนาคารใดที่เจ้าคึดว่าน่าคึดถือที่สุดในประเทศไทย เพราะอิหยัง

เจ้าคึดว่าธนาคารเฮ็ดให้ชีวิตประจำวันของเจ้าสะดวกขึ้นบ่ ในเรื่องอิหยังแหน่

เจ้าคึดว่าธนาคารไทยพาณิชย์ในสายตาของคนอีสานเป็นจั่งใดแหน่

เจ้าคึดว่าธนาคารใดบริการดีที่สุด จากประสบการณ์ของเจ้า

เจ้าคึดว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยามีจุดเด่นอิหยังที่เฮ็ดให้คนมักคึดบริการ

เจ้าคึดว่าธนาคารรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าดีปานใด เพราะอิหยัง

เจ้าคึดว่าธนาคารไทยตอบโจทย์ความต้องการของคนซุกลุ่มอายุซุวัยได้บ่ เพราะอิหยัง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

เจ้าเริ่มวางแผนการใซ้เงินไป เป็นหยังคือเริ่มแล้วหรือยังบ่เริ่ม

เจ้าคึดว่าคนรุ่นเก่าในอีสานสนใจเรื่องการวางแผนการเงินหลายปานใด เพราะอิหยัง

เจ้าเฮ็ดบัญชีรายรับ รายจ่ายบ่ เพราะอิหยัง

เจ้ามีวิธีประหยัดเงินในแต่ละมื้อจั่งใดแหน่

เจ้าคึดว่าการออมเงินมันสำคัญกับชีวิตในอนาคตปานใด เพราะอิหยัง

คันเจ้ามีเงินเหลือ เจ้าสิเลือกเก็บออมหรือว่าใซ้เงินนั้น เพราะอิหยัง

คันเจ้าต้องหารายได้เสริม เจ้าสิมีวิธีหารายได้เสริมจั่งใดแหน่

เจ้าคึดว่าการวางแผนการเงิน ควรเริ่มสอนตั้งแต่ตอนไหน เพราะอิหยัง